gott kvöld aldrei hafa fleiri ungir fíklar dáið hér á

á landi og í fyrra fullyrðir Þórarinn Tyrfingsson fyrrum yfirlæknir á Vogi en þá létust einstaklingar Þórarinn segir að rekja megi fjölgun dauðsfalla til aukinnar misnotkunar sterkra ópíóíða eða

lyfja sem fólk sprautar sig með í bandaríkjunum hefur misnotkun þessara lýsa þessu sem faraldri Þórarinn sagði í fréttum í gær að það þyrfti að ráðast í gegn neyslunni hér á landi reyndar líka að draga í

Gettu betur það eru átta liða úrslitin en það

hingað eru þau komin Rannveig Þórsdóttir deildarstjóri hjá lögreglunni og félagsfræðingur og Magnús Jóhannsson læknir hjá við sögðum frá því Magnús í sumar að dánartíðni vegna þessara

lyfja væri næst hæst hér á landi á eftir Bandaríkjunum þar sem er þessi faraldur nú eru þessar fréttir að berast aftur aukinn fjöldi dauðsfalla er þessi faraldur kominn hingað

hætti og í Bandaríkjunum nei það held ég nú ekki og ég verð nú að leiðrétta

fjörutíu og sjö dauðsföll voru tvö þúsund og sextán en í fyrra stefnir í að það verði færri þannig það eru ekki alveg allir búnir að skila sér enn þá

það eru komin þrjátíu dauðsföll það gæti bæst eitthvað við en það fer aldrei upp í fjörutíu og sjö nei ég held að faraldurinn sé ekki kominn hingað það hefur vissulega orðið mikil aukning

árið tvö þúsund og þrettán kom mikill toppur þarna

hvað erum við að gera vitlaust þetta er að mestu leyti læknadóp þetta eru

sem er ávísað af

íslenskum læknum er ekki hægt að koma í veg fyrir það að þau fari öll á svartan markað það er ekki auðvelt en það er alltaf verið að reyna og það hefur verið sýnt fram á að heildarnotkun eða fjöldi dauðsfalla fylgir dálítið

heildarnotkun þessara lyfja

er meirihlutinn samt

við erum að gera ýmislegt og kannski er þessi fækkun sem virðist vera á síðasta ári kannski er það einhver árangur hvað

er það sem þið eruð að gera að vinna að þessu á

mörgum mismunandi sviðum og við erum í samvinnu við

lögregluna og alls konar heilbrigðisstofnanir og síðan höfum við mikið samband við það er okkar stóra verkefni

í þá þegar okkur finnst þeir vera að ávísa of miklu

og með ópíóíðin eða lyfin við erum að nota helmingi meira af þeim heldur en

við mannfjölda já það þau lönd eru öll á svipuðu svo erum við með helmingi meira og þetta er eitthvað ekki í lagi já Rannveig hvernig horfir þetta við ykkur

eruð þið að taka mikið af þessum lyfjum eða hefur þessi málafjöldi aukist hjá ykkur já við sjáum mjög skýrar breytingar og sérstaklega núna

ekki mjög nákvæmlega lyfin sem við tökum en í heildina var verið að taka til dæmis tvö þúsund og sautján þannig

við sjáum mjög skýrar breytingar en hvernig gengur að koma í veg fyrir eða stoppa að þau gangi í kaupum og sölum sko þetta er náttúrulega ekki einfalt mál og

að fjölga þannig við erum að stíga meira inn í þetta eru líka mál sem

vegna aksturs undir áhrifum lyfja þar sem er verið að reyna að stíga líka skýrlega inn í

brot á lyfjalögum falla oft

og innflutningur en ég er alveg sammála því að betur má en duga skal og það þarf að halda áfram þessari vinnu og þessu samstarfi

í Bandaríkjunum og í Bretlandi þar er fólk að nota heróín til dæmis en það hefur ekki verið í neinum mæli hér nei en búast menn við því að það gerist eða vonandi ekki það hefur eiginlega aldrei fundist heróín á Íslandi kannski einni litlum mæli fyrir löngu síðan en af hverju

ávísa þessum sterku lyfjum af hverju eru þau ekki bara inni á spítulunum það er náttúrulega fólk sem er heima hjá sér og er með verki sem verið er að

þá á ekki að nota þessi lyf nema í undantekningartilfellum til lengri tíma það er dálítið

einhvers konar menning eða kannski er réttara að segja ómenning sem við þurfum að vinna gegn þetta er alls staðar í þjóðfélaginu þetta snýr ekki bara að læknum heldur sjúklingunum líka og öllu samfélaginu þú segir að við séum með helmingi meiri notkun heldur en

Norðurlöndin hefur einhver læknir verið sviptur leyfir fyrir að ávísa of miklu eða

við reynum nú að komast hjá því að

þurfa að gera það en það hefur verið gert

er það í samræmi við til dæmis aukninguna á notkun þessara lyfja

það ekki rétta leiðin til þess að leysa þetta

vandamál hver er þá rétta leiðin þetta snýr að öllu samfélaginu og það þarf að breyta afstöðunni til þessara

þetta er ekki bara þessi lyfjaflokkur heldur eru margir aðrir lyfjaflokkar þar sem Íslendingar eru að nota miklu meira af lyfjum heldur en nágrannaþjóðirnar já þið hafið

náttúrulega ekki sama aðgang að upplýsingum eins og þeir hafa úr lyfjagagnagrunninum en hefur eitthvað komið til tals að auka það samstarf

já mér skilst að það hafi verið fundað og verið að leita leiða til að auka samstarfið og alveg fullur vilji hjá lögreglunni held ég að

alltaf þessar spurningar um heimildir til þess að miðla upplýsingum í báðar áttir og eitthvað sem þarf að skoða betur en ég tek undir að þetta eru ekki bara málefni lækna eða málefni lögreglu

samfélagslegt vandamál og við að og einmitt þessi menning hvernig við erum að leysa svona mál en líka kannski

þessa hluti kosti og galla þess að nota að nota þessi lyf og önnur lyf sem eru misnotuð

talað um að þetta sé að einhverju leyti

vel heppnaðri markaðsherferð lyfjaframleiðenda í Bandaríkjunum gefur þú eitthvað fyrir slíkt já það er sérstaklega eitt lyf sem hefur verið mikið fjallað

um það er mjög lítið notað á Íslandi en það er vaxandi notkun á því samt takk fyrir komuna hingað Magnús og Rannveig þá að allt allt öðru keppni í útvarpi í Gettu betur lauk í vikunni og

keppninnar hefst á föstudaginn sextán febrúar og úrslitakeppnin verður svo í Háskólabíó í lok mars í fyrra sigraði Kvennó m h

í úrslitaviðureign núna ætlum við að draga í úrslitin og þau eru komin hingað Mist og og þið ætlið að draga

eigum að standa já

þarna

hingað með hattinn við erum með átta lið og það já ég er að koma inn koma inn nýr núna í þetta frábæra frábæra prógram

vera til lengi og ég var

á Rás tvö í mörg ár sælla minninga sælla minninga þáttur nei hættu nú alveg aðeins meiri léttleiki í sumum spurningunum svona aðeins

inngangar og keppnin í ár er hún sterk já já besta keppni frá upphafi já og er áhugi á þessu í skólanum já og þú ert í stýrihópnum og ert komin hérna með liðin á ég ekki að halda þú

upp á spjaldið þá er það bara fyrsta liðið fjölbrautaskólinn í Garðabæ hann keppir á móti Menntaskólanum við Hamrahlíð

á Egilsstöðum og þá eru síðustu liðin klár já við skulum samt draga það

þetta er rosalegt þetta eru allt svo góð lið og skemmtileg lið veisla

Gettu betur takk fyrir að koma hingað og draga við fylgjumst með þegar þetta byrjar en að skipta yfir í menninguna gott kvöld Stuðmenn sendu frá sér nýja plötu á árinu sem leið en þótt platan sjálf hafi ekki komið út á efnislegu formi er umslagið utan um hana hugsanlega

margbrotnasta í íslenskri útgáfusögu svonefndur sem hægt er að taka í sundur og breytist þá í glansandi stofustáss gamansöm hugmynd Samúels Jóns Samúelssonar

en þegar leið að útgáfu á nýju stuðmanna efni þá voru

ekki lengur tölvutækir og þá þurfti að leita nýrra leiða það varð að vera kubbur

með upplifunina þegar þú opnar

hann hvernig þú kemst að tónlistinni píramída það er engin plata platan er þessi hér

þá ertu kominn inn í tónlistina ellefu ný svo ef þú vilt vita hver gerir hvað og hvernig

hvern píramída fyrir sig það eru leiðbeiningar

í einum svo eru myndir eitthvað sem þú getur stungið upp í þig og japlað á meðan þú sperrir eftir tónlistinni við söknum þess tíma að fara út í búð kaupa sér albúm setja setja plötuna á heyrnartólum lesa allt um þetta í albúminu innra albúminu

við erum að fara nýja leið að þessari upplifun var þetta mikil pressa að hanna

mér fannst þetta fyrst og fremst skemmtilegt þegar Jakob viðraði þessa hugmynd

ræddum fílingin í þessu mér fannst þetta ótrúlegt skemmtilegt og

gaman að fá verkefni sem eru svona skapandi þetta er án nokkurs vafa mest seldi kubburinn á síðasta ári og þessu ári en líka sá eini sem málverk sem teygja sig í óvæntar

áttir ljósmyndir sem bráðna og bogna og gagnvirkur leikur með ljós er meðal þess sem ber fyrir augu á sýningu listamannanna Ingunnar Fjólu Ingþórsdóttur og Þórdísar Jóhannsdóttur bending er

bara ofboðslega heppilegt orð sem passaði fyrir þessa nálgun mína og nálgun hennar einhvern veginn í raun þetta getur verið vísbending og þetta getur líka verið bending á formi eða formum það var svolítið það og svo þýðir bending á ensku

hint að einhverju vottur af einhverju og svo fannst okkur líka mjög elegant þegar þetta gat verið eitt orð yfir hvort tveggja íslensku og ensku það var svona aukabónus

í grunninn er þetta ég að koma með mitt og hún með sitt eitthvað allt annað þetta er svona unnið utan

saman þegar við vinnum saman í í samstarfinu þannig að það var kominn svona ákveðinn kannski góður tímapunktur til þess að aðeins fara aftur til baka og greina betur og rýna betur í hvað það er sem ég geri og hvert ég er komin og hvað það er sem Ingunn eða kom upp þessi fína hugmynd þegar okkur bauðst að sýna hér að gera þetta svona með þessum hætti og sem við tókum bara dálítið gott á þessum tímapunkti þá fannst okkur henta betur að vinna í sitt hvoru lagi en við erum samt við höfum áhrif hvor á aðra

aðra og tölum mikið saman og maður getur kannski séð það svolítið á verkunum hérna að það er samhljómur og við höfum kannski svolítið alið hvora aðra upp líka í myndlistinni Þórdís þú vinnur með ljósmyndir segðu okkur aðeins frá forminu já útgangspunkturinn eða efniviðurinn er alltaf ljósmynd og ég að taka bara myndir af listaverkum annarra á sýningum eftir aðra þá fer ég

svo finn ég eitthvað svona sem getur passað við

eitthvað form set það svo saman og þá

er ég ánægð þannig að myndin per se hefur

já ég hef verið að vinna undanfarin ár hef ég verið

við innsetningar

sem eru samt sko bakgrunnurinn minn er málverk og mér finnst ég alltaf ég skilgreini mig alltaf út frá málverkinu en ég er samt alltaf að teygja það út í rýmið og brjóta það upp ég kalla þessi verk máluð sjónarhorn

er svona að vísa í það

mikið að hugsa um áhorfandann hans svona fagurfræðilegu skynjun í rýminu og skynjun

litum og formum og ég er í rauninni alltaf með þessum verkum að búa til mismunandi og breytileg sjónarhorn þannig að ég er búa til verk sem draga áhorfandann til sín og fær

áhorfandann til þess að hreyfa sig svolítið í kringum verkin dansa í kringum verkin